Ny mampiavaky kolon-tsaina Kanada izañy a! Da fahasamihafany ndaty monina ao Kanada da ndraiky koa fanana ndreo fahalemempanahy ma - mahadindiñy raha izañy ireo rehefa misy raha, da raiky koa natiora amy ndreo manamarika azy moa izañy fanana ndreoerabila iñy fanahiva sirô, raha raiky farany mampiavaky ireo fivolaña misy roa raiky teny frantsay ny raiky teny angilisy.